'A vit, <hesitation> sì. Quann uno è viecchj s'addivent chiù complicat. Abbian a venì gli acciacchi, 'e dulor, 'o male 'e schiena, 'o mal 'e cap. E <hesitation> poi <hesitation> sai <hesitation> e, uno va <hesitation> vuless fa semp chell che fa che fa quann ten vint'ann. Nun può fa chiù chelli cos là. Si fai l'ammor 'na vot 'a semman, mo 'a faje 'na vot 'o mes. <laughs> Questo è, <hesitation> è belle guaglione nun t' guardano manc chiù. Tu 'e guardi però <laughs> nun vulè <laughs> con gli occhi, cu l'uocchi. <hesitation> Però eh è così quando uno s' fa viecchio, 'a vita diventa assaje chiù complicat. <hesitation> Pensi, pienz a tanti cos che <hesitation> sono brutte, tanti cos sono <hesitation> che non vorresti che accadessero mai. E questo <hesitation> sì, p' me 'a vita quann uno è viecchio è nu poc chiù complicata sì, sì.